Ra ny <hesitation> toetra mampiavaka-mampiavaka ny dauphin igny alo vôlohany, le izy <hesitation> tsy matahotra ôlo de avake kôa izy tsy de atahoran'ôlo zai, de mampiavaka azy kô izy maventy de zay zô fa hitako agnisany toetran'azy tsy manampaharoa ny mampiavaka amin'ny <hesitation> lai ra hafa.